Un nakachien kachimeyen un televicion lñana chemiñi nakachiniunu conetacdo enduu energia tena nachiyee, an ihó iin an yeen ndié de volumen ihó tu nuu ndanu'u men anré nakache nió ñienran yee ndituu nona'a yeemime junumé chan kein ña'a yunun ndió, njune ndion ndakué inyii nde cada manejar ña te nduñujan ña'a ñenra'a ñoo ndonii kueña cada manejar chí añe andi'ó ndanie enduñaxhi kuñe'e.